Siaga bahasa ko linowe deqnaro loissengngi siaga bahasa ko lino e naullero kapang engkana massebbu-sebbu bahasa ko linowe nasabaq okko bawang indonesia dekke naega bahasana onro egannaro aga suku-suku ko linowe